أحياناً أحب الهدوء والاسترخاء، أحلى يوم بالنسبة لي يبدأ من الصبح وأنا صاحي بدري أسوي فينقان جهوة عربي حلو وأقعد في البلكونة أتفرج على طلعت الشمس، بعدين أروح أسوي رياضة خفيفة في الحديقة وارجع البيت آخد دوش مريح، بعد الغداء أقعد اقرأ كتاب حلو أو أشاهد فيلم، في الليل أسوي عشاء خفيف وأقعد مع أهلي أو أصحابي أحياناً أحب النشاط والحيوية.